Ewa antsika teo zao niteny hitanao taratasy? _x000D_ Taratasy io keky: afaka tonga de misy sary mipetaka, ein! _x000D_ Sarin'ny mamanao to de afaka mipetaka aminazy; ino ma izy io? _x000D_ <hesitation> Mampiasa imprimante, imprimante io zany ko misy sary tianao abôka, misy soratra tianao abôka, ohatra hoe: soratra an'ny babanao tsy haiko tamin'ny firy taona tany! _x000D_ Afaka ataonao amin'ny raha io de manabôka soratra raha io mibôka amin'ny taratasy eo; defa kiasy to.